نحب نسمع الموسيقى أو نجرا كتب أو نراجع في حاجة جديدة تفيدني في دراستى، <hesitation> مرات نطلع نتمشى باش نغير جو.